أحب في وقت الفراغ اصطاد سمك، لان دي احسن حاجه تتعمل ان انت بيبقي رزقك كدا كله علي الله، بترمي صنارتك وتقعد تستني رزقك، مفيش حاجه بينك وبين الرزق، انت وعلي طول مباشر صد رد